रसोई ते खाना की बर्वादी को कम करन ते बहुताई बिलात सारे आसान तरीका हेंगे। जिमे से सबसे पहलो तरीका तो जई ही है की जित्तो खाये उत्तो बनाय। ज्यादा बना के फेके ना। बचे भाए खाना को सही इस्तेमाल करवो भी बहुत जरुरी हेगो। जैसी कि बची भाई सबजी को सूप बना ले। या कोई और सबजी या खाना में बना के इस्तेमाल करले। इके अलावा फ्रिज मा भी सामान बहुत तरीके से रखे। कय से फ्रिज में भी सामान रखन के बहुत सारे तरीका होत हेंगे। जिको जान्ना भी बहुत जरुरी हेगो। जिसे कि सबजी या खाना जो भी है वो बहुत जल्दी खराब ना होवे। तारीख की भी जांच करले। और जितना खरिद्दारी करे उको पहले ही खाले। और बचे भाए खाना को रिसायकल करके खाद बना ले। जिसे बो पेड़ पौधन मा बहुत लाभदायक होएगो। एन तरिकन ते ना केवल खान की बर्वादी कम होये। बल्कि पेड़ पौधा और पर्यावरण का भी बहुत फायदा मिल जाये।